E fomba famokarane lokanga feo, da izy io zany da izy io zany da instruments à vent avao koa e fahalalako an'azy io da arakarake fomba fametrahagny e akoraha sary kakazo igny ame tady igny fa ha da sy lalako rô ein, izay e arakarake fomba fampianaragny an'azy agny fa sy iaho sy mahalala.